motuni sun lwoi mmo guru lwol lshi nu mini mmoguri lwol mmo gweya mgbokba mgbokba agida yishal nu mini am gurum chan nokwun nokwun lzo kwun an lwol yo dowama am bobal ono voyala amgbobal nguru lwogam moturu osun mini nyishou nu mini nbedol sun mini nuien mel a mini kam ya ban kwo nu rimen amgbobal nu rimi amgboba oro turu nnukwun nukwun nukwun iya zinu osun iyala aker lwol lyala ma mahen nsun hun nu agbali oh ma mahiam kpel kpuguroni lye zinu okwun aker yiyo guru aker kwun aker lwol ilema kol iliwo because lilwo yo kporuna

Kam ye mei abo lara kan ke kuwata aker nu eli sun tawatal nu qwamura ma nu elio ma nu aker mi ne ruhen wa mkam ma mel woman na miniden bom many hi on ma ni aker lwe obro twochi nu ala iwacher iyo sun sunk watal on bronca bronca ma nu rakpo ma ni wo che ibia guru mini frangwo me ishi ka otal kam i do kosiya iwo ko lam.